Oltin rangni o'ylaganimda esa, u boylik, muvaffaqiyat va hashamat bilan bog'liq. Oltin rang qadimdan qadrlangan va turli tadbirlar va yutuqlarda ishlatilgan. Oltin rangni ko'rganimda, turli xil g'alabalar va bayramlarni xayolimga keltiraman.